اذا كنت لا تستطيع فتح هاتفك هناك بعض الخطوات التي يمكن تجربتها. اولا اعادة التشغيل، قم بالضغط مطولا على زر التشغيل الباور لاعادة تشغيل الهاتف، هذا قد يحل المشكلة ازا كانت بسبب تعليق مؤقت. وضع الطوارئ في الهواتف الحديسة، جرب الضغط على ازرار معينة مسل زر التشغيل مع زر خفض الصوت لعدة سواني حتى يزهر ش-شعار الهاتف. استخدام حساب جوجل للاندرويد، ازا نسيت رمز قفل الشاشة يمكنك استخدام خاصية فاينز ماي ديفايز من جوجل <hesitation> لاعادة <hesitation> ضبطه عبر حسابك على موقع فاينز ماي ديفايز. رابعا خدمة فايند ماي ايفون لاجهزة الابل ازا كان لديك حساب ابل اي دي يمكنك الذهاب الى موقع اي كلاود واختيارايرس ايفون لاعادة ضبط الجهاز. خامسا التواصل مع دعم الشركة ازا كانت المشكلة بسبب عطل في الجهاز نفسه.